Ny anjara asan'ny fôsa mbô ampirindra ny ekôsistemy de <hesitation> izy le <hesitation> atahoran'olo bô kaofa amy tany misy fôsa e vitsy olo mahasahy miditra amizegny satria afaka mihignan'ôlo zegny izy, de le ôlo tsy mahasaky miditry amy tany misy- <hesitation> atiala misy azy i, de mbô anisan'ny mahatonga le atiala mahatagna, velogna akeo de mampirindra tsara le ekôsistema.